أول شي وهي أول خطوة هي تفعيل كل الأنظمة الدفاع عن الأرض، بعدين نستخدم التقنيات المطولة لصد الكائنات الفضائية بالتعاون مع أفضل العقول البشرية والروبوتات، بس نجدر نوجفو الغزو ونحمو كوكبنا من المخلوقات الفضائية.